Fagnabezana na fampianaragna tegna important izy amin'ny famo- famolavolana fiarahamonina satria igny zany ahafahana mametraka sy mifehy ny magnomia base ny olona reka de afahana mandrindra koà ny fitsipiky mifehy fiarahamonina igny fa izy koà ôlo tsy mahe raha, sarotry fihezigny tsy mahazo fiarahamonina mirindra feky.